Khensan hinchirtha inamaa ghudhan khesan Khan atamaa chiretha yanan khesan saa haghar namdhibini ufff nyathaa khensaa ijemee uffm nyathaa akhum sunn ufuraaaa chirah ufurumaa punguzaaa ammo inamaa dhibinen wonii tokit beee amtan nail khatter yedheni unni khaan tumetha dhiib inamaan khensaa isaa chacharekho nail khatter Khanan chirethaaa laan chiree khulkhulesee punguzeni ufurah chireni akhasin itanniii